اكيد وبدون اي شك انو اكون عالم مشهور لان العالم مكتشف علم مكتشف شي حلو شي مفيد للبشرية شي يفيد الناس بشكل كبيغ كلش لهذا يذكرونو ودايما مثل ما نقول يرحمونو ويمدحون بينو اما الفنان المشهور هو عندو عمل فني ناس تتابعو ناس تتسلى بينو يعني مافد شي كلش